Maro be ny karazana lokom-bolo, mety misy eo roampolo mahery eo fa ny tena lokom-bolo natoraly de ny mainty ary ny mainty no lokom-bolo betsaka. Misy ihany koa ny volofotsy, eo ihany koa ny volo somary lokon-tsôkôla.